Tõõsõq planeediq ommaq väega kavvõndah ja sinnäq peräle joudminõ om pikk sõit, minka piät üle elämä. Ja peräle joudõh ei lääq asi kergembäs. Vahtsõnõ ümbrüskund, vahtsõq takistusõq, vahtsõq katsumusõq. Kuis üles ehitäq inemiisi tsivilisatsiuun?